Primerte gyzacanu rëyny ni nanu cun gytz lan-bany, gytchanudó alcohol ni, te txi uity ru xi gakdiny te txi cuez rëyny gy, después de ni gyzabyz un ny dogy, gulá nu’ vez rzob raba niz sëdy cun dío lim-gy te txady ny te queity gakias ni infectar, te queity gak-nxabias di ni, txi ru gyká th curit në te queity rú xi gyúni, queity rú gyú sëdy ni, queity gyú lim-gy ni, queity gyú fá ni te ni máru ru par gani gal-ngyan.